Menurukku nakke injo parallu kalea injo ri kuayya hape. Ka ngura ku kua parallu? Ka kamunnina sistem anu mi, sistem <hesitation> apanjo arenna? <hesitation> silere-lereimi taua. Talabbansa nni mae hatang ka nu ngukiri taua sura'. Kamunnina punna landattaraki, ammake hape. La <hesitation> rie la ri kiring lacciri, make hape paki. Anu do, samang te'nologi. Jadi parallu tokki anu, <hesitation> amminahang samang kamunnina. Mingka, talakkulle tokki angkaluppai'i ajaranna tutoayya. Abbansa lohe. Nampa nihoja ri hapea, rie' ngase' mi. Abbasa konjo ki ri hapea kulle to' na terjemahkang google a lampa ri bahasa indonesia. Jari parallu kalea injo anua, e hapea. Ka kamunnina, riekangngangi rikaluppai dompe'a daripada hape a rikaluppai. Ka punna dompe'a rikaluppai, e kulle jaki attelepong angkua erangngang sa'a intu mae anua, e dompe'a. Mingka punna hapea dikaluppai, anrekkaleamoyya. punna Punna nganui, punna <hesitation> ni kaluppai hapea. Jari intu hapea parallu kalea. Apalagi samang-samang kamunnina inni, nu teh, nu cabang-cabang tehnologi ngase' kamunnina ripake. Jari hatang minto'i punna tala anui. Biasa tokki minahang samang, parallu. Apalagi punna cinnaki accarita rurung cewe'a, na nakku-nakku taua. Apalagi kamunnina hapea nu kulle maki sitte sitanja'a, tanpa anre'ja na pole taua angkua lampaki kunjo mange na kunni jaki sitte.